<noise> kehe se sarang yuhi ge ngom karena sou ena pake guraci ma ake, guraci angena ngom ciru ena rasi, rai ngom capu se ake kombo, rai ngone poloso ena la sodia ena ma ake rasi ngom yuru, bolo ua ge ngom sou se giawas ma rau madubo. <noise>